Muturire urio ndurite thaino nindunganaga na andu engi muno aku akundara amwe ao nitaaria tusiaraniritue vamwe nao nimambikaragi thi makambira uria vatiriri gutura. uria vatii ku ni vau niri ni mwiritu munini uria vati kwiiga tarii ni ngavesa muvano nimbiragwa tano rimwe ni vau niria miaka iyo ninayo thaino vatie gukorwa ngiiga muturire mwega uria muturire ungikenia ngai na muturire nginya ungikenia nginya tariu kana kau gakwa ninako kau kavinda kau mu ma nivesagwa nivesagwa umiriria ngeragwa muturire uyu ndurenda guturagwa muturire uyu mundu aratura arenda muno kwiiga thiini wa mwathoni na weiga thiini wa mwathani maundu mothe maku magakorwa me sawa magakoragwa me mega tondu ute thiini wa mwathani gutii guti vandu ungithi utena ngai. thaino nivesagwa nivesagwa umiriria ngerwa nginya mundu ni avati kuroria avata aria ae nao kwi arata amwe mangi mangikurira nai thaino ni andu engi muno e rika riakwa ugakora nimatonyire thiini wa dawa sia kulevya manyunyaga dawa sia kulenya matumagira njori. nimatumagira miraa. nimatumagira kindu ta venai lakini vau niri tondu wa. niundu niundu wa uria ndaritwe ni aria ni nao, tariu for example ucio tuciaraniritwe nake, muuru wa ngina wakwa, niandaraga muno akambira thaino miaka iyo ninayo mvote gutura muturire mwega na muture ungikenera nginya andu aria tuturaniririti nao. Mbatiee gutura <hesitation> ambiraga mbatie gutura ni igite rungu rwa Ngai, maundu maria ngekaga ni makenagia Ngai na magakenia nginya andu aria tukoragwa twinao thiini wa kuuu muciirii wetu. Thaino ni maundu mengi muno maratuika ma kwoneka, riria wina arata, arata acio wina o rimwe nookorwe. Nimakuthondekera undu. Muthieta kunduta thiguku, ukore kuu mwathie thiguku kwi na andu maravangite ukare andu aria murathiete nao, tariu nimatuika a guguikirira kindu gicuku kiria mukunyuyaga tariu fare ni njovi mukunyaga ukore ni wekirirwa kanyamu umami, ucoke muike maundu macuku koguo ukiuga uramuke vau koguo already, ukiuga uramuke vau rucioii wi muteu ma maundu maria monthe murakorwa mugiika koguo uraramuka ugakora uguo uravana igoro tiguo uvana umuthi niundu wa murata ucio waku. Koguo ninjokagia ngatho muno nginya ni muciari aciari akwa ni kumbikari nthi na Kundera na njira ya ukiristu Nithiini wa Mwathani, nithithite thiini rwa rungu rwa Mwathani mardara na kumvira kanithari. Kuuma riu naukire nthii ino, na njira irio irio nonirue rii gukoragwa ni thiini wa kanitha. Naciara ninathiere ngivatithua kanithari ngigirirwa moko na gitwika mukiristiano mukinya niru wa karitha koguo uria ni ngira andu aria turia miaka undu umwe nao thairo rii irio nthii turatuura, turatuura na andu aria maramenya. Mwathani aria maramenya uria mareka ariamaravuta gwitungata andu maravota. Kuruta wira ti gutindaga makiara njara atii wa kindu nonthe ni kwa ukavecagwa koguo andu aria ninao a age <hesitation> a miaka iyo ninayo ni mwiritu munini ni ningira mwiritu uria ningikorwa ni nake murata wakwa akorwe akimenya tugitura uguo turatura thaino nthii ino turatura, turatura twi nyivitie. Andu aria twina tumavesage gitio tumatethaigie, ikiria mundu enakio kinini mundu akavesana, riria watura ukera murata waku kogwo naundethereri, na mundu ethemage na arata aria acuku aria mangikuvira njirari njuku aria matakwendagira mawega. Kwi arata omwe mundu eciragi makoragwa me arata a gugutethi no ni arata makuguta. Ugiciria ni kwa muratethania Ugakora rimwe ni wa kuikia irinari, na uguo agwikia irinari ke nikwa akoragwa agiragwa agikenerera, nawe nikwa ukoragwa wi thinari. Koguo arata aria aria twinao thaino, mundo niarenda kuroria muno arata ake aria anao, nundu arata acio aku ureciria nio winao thaino ati ugiitaga arata aku, nio nthu ciaku. Thaino nio, marakwendera maundu mama macuku. Lakini kwi arata acio anthe gu gutituraga murata urio ungiva thiri ciaku, ukamwiraga riria wina thina. Urathiere vandu, kwathie uguo na uguo agagutethia, agakuira uravatie guika unana una nigetha ukavota nambere na waku. Koguo nie ningiuga mundu agicaria arata ningiuga wina arata, ucaragie murata uria angibutethia, ana angigutara na njira iria mbega, nginya ngacokeria nginya aria tuciaraniritwe nao ngatho, aciaria kwa, nikwendera, niundera na njira ni thiini wa mwathoni na kuumva mataaromega nundu tiganio ndi ngi avariri umuthi na nginya vau nginyite, nondu wa mataano mau mavesaga na aria tukoragwa twinao. Koguo matano ni na mbuge mataro ni mega nondu tiga ni mataro nundu andu mangikorwa meme mun andu ningiathukiretene kana gukorwa ni na muturire mucuku, gukira ucio ninaguo thairo. Na gukarwa <noise> ni Ni ni ni na muturire mwega wakwa nginya nina mataaro mengi ningitaara mwana wakwa na ngamutungata na ngamwonia njira inia mbega cia kristu, na ta na mithiere iria miega ingikenia nginya Ngai.